انصب المنبه مال موبايلك وخلينو بعيد عنك ونام من وقت يومياً قلل نص ساعه على وقت النومي وهشكل غاح تقعد على وقت بلا كسل ، واهم شغلاي تعملا لا تستخدم الموبايل قبل ما تنام بساعة على الاقل ، لأن استخدام الموبايل قبل النوم يعمل أرق ويخليك قيعد الليل كلتو.